شوف يا خويا بشرح لك كيف تطوي الجمصان انت اول بتجيب الجميص وتفرده جدامك هيكي على اشي مفرود عدل مستوي وبعدين بترفعه من الجناب وتضمها على بعضه تبقى هيك انت جسمتها نصين وبعدين بتجيبا من تحت لفوج لبين ما يوصل للرجبة وبعدين تطوي الكمام عليه.